Oye ede ososuo ukpena mare ghogho keme ede yena ho ede eye jesu ioware no mare ru evao ehaa yena woho egoghene ubroto nigeria na mare the ebe mare kpoho eki mare viame kpeki maje kpeki a re de isicapa ne arese irosona are de arao de eware no re ro the izuwona no arese no stew kpobi je the mare jo uwou rema re ghoghono jesu a yene evao ede sosuo evao ukpena no are se no new year na aje ru onana no are gho gho evao yena keme ede eye jesu oye osiwimai oye ho adhe kugbe azemai oye ho ome ho oye ho adhe kugbeazemai oye ho ome ho ome oye ro aze rei ro wezerbomai fo evac oroso uhwere so ehaa yena mere rehe zaro ho mere ruei uje no ere no mareje ru ehaa ofa no are se good friday mareje ru oaster oue ede ari ku fiho uhwere na <hesitation> eva re mai were omai tere evao good friday naha keme jesu a kpe nr ate karie fihoure ede good friday nama rere arao ha ma roho ke ede yena keme ose mai jesu na omamo ohwo yo ohwo akpo rro woho arao so mare re arow ede yena ha easter oye edokana oje kparoma zena ma veje ghogho ma ve je the isi capa epano ma be ghogho reno ose o kparomano them eh christmas omarue no whe be ruena. Eha ugwo ijesu na no omomo to ma re nya gidi gidi re te obo urere ukpe na udho ede gbo ede ene mare ghogho no osiwi mai a ye ye no oye ho mare se na eha utero ukpe na mare lu no o te ti to ori new year oye me ta gine na koya ho eha esa ma lu evao ukpe na no ede ososuo ukpe na eha esa mai egoghene mare lu eha esa na mare lu na ma re ja ye the ebe koe era koware koware no ugho ra te oye were de mare the isi ka pa rid the iziwo ke emi na gbe ese gbe inu na a re re eva uwo eno iwi ugho are je de emi udi loloho fiho evao uwo je kugbe ma re kugbe ro evao ekwoto isoko obo ne na